تكون الأسباب مختلفة، يعني إذا الباقة انتهت، خلص بنجددها، مو مشكلة ال مو مشكلة الباقة بشوف الراوتر مثلاً إذا السلك فيه مشكلة أو شي، إذا مو مشكلة سلك، خلاص بتصل فيهم خدمة العملاء وأخبرهم، وأجول لهم وش أسوي؟ خلاص يعني يجون أو يجولون وش بسوي بالضبط وبسويه.